Portugal dun so a ɗiewi ana ɓuuba ana wula, satuje ana ɓuba fa ɓura wulgol. Taweede nokku yahaayi e ɗeen nokuuje kaa fuu, ana waawi hokkude hakkille muuɗun tan nii. So wonaa ɗun, Portigal en jooni yo nokkuuje non, mbaawataa wiide ñalawmaaji muuɗun, e jammaaji muuɗun, no wakkatiiji mbaylitirtoo nii, ana waawi juutde, ana waawi raɓɓiɗiɗde.